إذا رجعت أسبوع إلى الوراء، <hesitation> أول شيء بسويه هو إني أستغل الفرصة لتعديل بعض القرارات اللي اتخذتها <hesitation> بشكل مختلف، مثلا ممكن أركز على تحسين علاقاتي الشخصية، <hesitation> أنجز شغل، كنت مؤجلته، <hesitation> بحاول أتابع الأحداث اللي صارت خلال الأسبوع وأحاول أتعلم من التجارب اللي مريت فيها، وإذا في شي مهم كان ممكن أغيره، بحاول إني أعمله بطريقة أفضل. في النهاية بحاول أرجع للوقت الحالي وأنا مستفيدة من. من الفرصة.